சட்ட அமலாக்கத்தில் மரபணு தகவலைப். பயன்படுத்துவதற்கான நெறிமுறைகள் சிக்கலான. மற்றும் விவாதத்திற்குரிய தலைப்பாகும் தனியுரிமை. தகவலறிந்த ஒப்புதல் மற்றும் சாத்தியமான பாகுபாடு. பற்றிய குறிப்பிடத்தக்க கவலைகள் உள்ளன. இருப்பினும் இது குற்றங்களைத் தீர்ப்பதற்கான ஒரு. மதிப்புமிக்க கருவியாக இருக்கும் என்று பலர் வாதிடுகின்றனர். குறிப்பாக பிற வழிகள் இருக்கும் சந்தர்ப்பங்களில். தீர்ந்துவிட்டது ஆனால் வலுவான சட்டப் பாதுகாப்புகள் மற்றும். நெறிமுறைக் கருத்தில் பயன்படுத்தப்படும் போது மட்டுமே. தனிப்பட்ட தனியுரிமை உரிமைகளுடன் பொது. பாதுகாப்பை சமநிலைப்படுத்த இந்த நடைமுறை. கவனமாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட வேண்டும்.